Ñukami ñuka personalpika preferene cervezata cervezata por porque uyashakani wakinka ñukanchish ninchik tutamantakuna en ayunas tomak en ayunas tomak ñukanchikpak vias urinarias ñukanchipak riñones chashanlalta prurifican nishpa pero na en ecesesoka si no ñukanchipak ña imashtillapi ñukanchipak yuyayapi paktanllapi ñukanchik cervezata tomanchik wakinka chashna festejo wakinka chashna navi tomanchishllami shinatak vitaka ñuka ñuka personal ñuka pak imashtipik na tanto preferene porque medio agro agrulla chaymantama na tanto preferene, <noise> chashanata ñuka consejome can mana yalligun tomana yalli tomanashi ña sexo en exesoka afectamin ñukanchikpak salud ñukanchikpak lado rodeatuk familiakunata ñukachikpa yaya ñukanchik mama ñikanchkpak tio tia sobrino lado gentekunata yalli tomashpashi afectanchik wankin celebrachin kajika celebranchik celebrana kanchik hasta cierto puntullo porque yallishi malo mi kan chaymantami ñuka consejo kan tomashpashi con conciencia avazanshkamalla tomashunchik Ñuka ñuka tio maño ñuka jovenkay rato ñuka joven kay ratomi ishki amigukunata ishaki amigukunata rikshikpa ñukashi chi mundo de ese cerveza tomanamun consumimamun yaykuparkani chi mundo de cervezapi ñukashi yaykurani ishki amigukunata riksishpa chay ishki amigukuna invitak ñukashi mana tumakashpa ña tumash tumash tumash tumash katishpa ña chay manchanay ñukatashi afetash ñukapak saludpi ñuka yaya mamapi chashnatak na sakira ñukapak kawsaypi sumakta kawsankapak si no a como un tipo adicción chi carka rurarka chayta ñukanchik ninchik jovenkunamanka ama yalli consumishunchik sino ñukanchik wakin celebranakak celebrashunchik pero wakin wakinlla si no na cada ratuga si no porque chayka ñukanchikpak ñukanchipak yaya mamata ñukachipak economiyatashi afectan cosuminaka cervezataka Chasna purikuji chasna chay ñan perdererishka ñuka prurikukpimi ñuka mama ñuka yayaka rimarka auque a palos pero entendichirka ñukacha chasnallatak consejoto kurka yukaman ama chashna tumay ama ubiay chi chay cay lado gentepishi mal rikurishka sakirin canllatatakmi reparanka canllatatakmi murmuranka nishpa ñuka yaya mamakunka saqui nishpa nirka chasnallatak chaymantami ñuka chay ñanta sakishpa ñukapak salud ñuka imashpik ashtawan deporteta rurashpa ashatawan librowan leyeriwan imashtishpa yayitu Diospak ñanman ashtawan katinakapuk kutik kani chashnata yaya mama nirka chayta saquilla joven partepi kati iglesiapi sirvi canllaltik imashi kanpak yuyay pascarishpa kati nishkami ñuka kaypi tiyakupani. Ñuka ñuka ashtawan cha chay ñanpi katimun karnimi chay cerveza ima cerveza comsumina ñanpi ashtawan katimunkarniman chayta superanata yuyaymun yuka superananta yuyaymun yuka yaya mamakuna ayudakpi ñuka lado familiakunashi ayudakpi wakinka na tian chay ayudakuna chaypi na superakrinita pudenrin como jovenes encesitamos ñucnachik necesitanchik ayudata ñuaknchikpak adelante llukshinkapak sueños luchankanpak chay consejotaka siempre yaya mama o lado rodea gentekunapak necesitanchik ayudata Chashnalaltak shuk shuk parlanata charini shuk, parlanata charini shuk, chasnallatik shuk jovenmi Nizagpi tian osea Nizahg warmita rikshika mayshituik lado manta cashka chay jovenka pero Nizag warita rikshishka chaywan Nizag warmiwan Kawasachush kawsakushpa payka manchanay panadero panaderiyamanta yachak joven cashka tantata rurana maychanay yachaychashka tukuylaya tukuylaya tantata ruran payka chashnalaltak kunan shuk joven shuk runawan tupanakushpaka nishka jawa jawa llaktapi churashun shuk panaderiayata ñucanchik shuk panaderiyata churashun ñukanchik adelante llukshishunmi pudishunmi ñukami yachani panaderiamanta cantashi yachachisha ñuka como maestro trabajasha kanka cutin ashpa ta churay y materialkunata churashun ishkitushpa trabajankapak nishka chaymanta chay jovenka pero kutin ña chashna uni catikushoa manchanayshi imashito cervezaqta comsumina shina ñanman katirka chaymun ñanman katishpaka manchanay consumish consumish karira na sakira pay puk imashtitita pay puk visiota tomashpapish tumak karka shuk ishki kimsa punllakama Tomakarka chashna purikkarka pay chashna pero manchañay yuyaktaka charik karka pero chasnallatak chay cerverzaka mana payta claroto pensa sakira chaymanta chay panaderia churashpaka purikurka trabajash chashnakush kutin ña chay <hesitation> runaka pay yalli tumakashkamantaka kanka na ñuka wawa emashtichinkichu yallimi kanaka tomanki gente kuna kayta ninka chay ninka llukshirisha pay solo negociwan sakirirka shukshisk cachara chasnallatak chay runa wasimun chayajishi warmishi ña na recibishanishpa shushikachara warmiwan suegrawan makashpa imashti llukshi kanka na Nizagmantachu kanki kanka ñukanchikwanka katirishpallami kawsanki nishpa llukshik cachara kunan chi <hesitation> chay runaka may shuktik ladopi kawsakun nin chaytami daño ruran chay cervezaka